Ny ataon’ny pingouin mba afahany miaina anaty hasiaka an, de izy an mitambatra maromaro akeo mifampipetapetaka iny, de iny an manome hafanana ananjy, i hoditra ananjy ma matevina lasiteo an, de akeo koa ma le izy hoe biby natao miaina anatin’ny hasiaka zany izy, de sy de matahotra an'zany loatra.